أنا اساساً مش من هوايتي أن أنا أقرا بس ممكن في السنة أقرا كتابين او تلاتة و اعتقد الكتب اللي قريتها خلال حياتي كلها خمستاشر كتاب